<hesitation> ɛyɛ ampa. Yɛwɔ nnuane bebree wɔ hɔ a makɔ yɛ bɛɛma yi deɛ mennim noa nso madi di da. Ɛno nti nya akwannya sɛ saa nnuane sɛ obi bɛtumi akyerɛ me a anka me a mɛpɛ sɛ mesua. Nnuane ne no bi ɛte sɛ, yɛwɔ aduane bi a yɛfrɛ no sɛ Akankyeɛ. Akankyɛe yɛ aduane bi a madi bi da. Yɛde kɔkɔɔ ne yɛ nso mennim yɛ. Yɛwɔ aduane te sɛ Nkyekyeraa. Nkyekyeraa nso yɛ aduane a, ɔno ndii bi no, nhunuu sɛ yɛde aburo na akeka abo mu. Mennim sedeɛ yɛsi yɛ no. Yɛwɔ aduane bi te sɛ adibeankyene wom. Ɛno nso yɛ aduane bi a ɛyɛ kama paa. Yɛde aburo sam ne yɛ. Ɛno nso mennim sɛdeɛ yɛsi yɛ no. Na afei yɛsan wɔ Aprɛnprɛnsa. Aprɛnprɛnsa nso yɛ aduane a ɔno nso, yɛde aburo saa ne yɛ. Saa nnuane yi a mabobo so yi nyinaa no yɛ nnuane a, ɛyɛ tete nnuane. Ɛno nti mennye nni yie sɛ nnɛmafoɔ yi deɛ dodoɔ no a nnim yɛ. Ne nyinaa akyi no sɛ nya akwannya bi sɛ obi bɛkyerɛ me a, mesua.